Chicken can recognize their owner like in my yard because my mother always can feed the chicken so when she coming from out you find the chicken running to where they can always eat to her so that show that they knows her among us and then when they see her you will find that you will see them opening their wings like they are happy someone who can feed them coming.